<hesitation> Ra karazagna biby maro, fô ra ôhatra oe hivôlagna le manomboko amile madinidiniky hifaragna amile maventiventy ôhatra zao vitsiky, avake moko, lalitry, tintely, kakalaô, angidy, avake valala, valavo, posy <hesitation> avakeo aomby.